Secund mi al e pa giüst putensié i esseri umani perché sicürament andarìu a finì ënt ël campo militare për giüté le persun-e ch'al an avü d'prublema fizici o mentai e duvré la tecnologìa për deie 'na man a vivi 'na vita migliore